א באנוץ פון א שפיגל אויפן טאג טעגליכן פארנעם דורך מענטשן, איז זיך צו קענען אליינס זען ווען זיי דארפן זיך שיין מאכן אדער זיך פאררעכטן אדער זיך רייניגן ווען זיי ווערן זעלבסט אפגעשפיגלט אין דעם שפיגל און זיי זען זיך וואס זיי וואלטן זיך ווען נישט געקענט זען אנדערש.